Bellin bellino se l'é poscibile, però dipende scin à che ponto, scin à che graddo: scin à un çerto ponto de profonditæ, l'é molto façile, dòppo comensa à diventâ ciù diffiçile, perché ti capisci ma no scompartisci, e ti resti in scê teu.